Kazi yaane nainukire kumi na moja, nikufula, noofyaira, nooterekere vasinga chai, notookoa, noohakikisha navaterekire chakurya chamuusi, chiuchiko, noofumiira nakazi, noopambana na kazi jaani joosi vuu.